Este de rëh, este nú ra ni rny rabá par gácku maziz’ah este zyaniaz gá nani numá máh queity-queity rack bee dya cún ni naapany náh, per este ni rána nú vez’ah este ryé raba, este nú vez ryé rabá xiny gúr, y osea así que así nú vez zeity’dys rndá raba nii gýew ni zazy ngýáni gy ba, gyew’ni este za ni ryew th niz, gulá gyew ra- gyew ra xiny gúr gy, gulá xiny bé’w za rnirabá mazi gá ná run xiny bé’w gy rny rabá zyanzy zet budy gýew, bgwý xiny bé’w gy’ah nii ni gulá este xten beld btýatx ná, nii rnyrabá zëgá rack rá xtén bïzy ná, zó xi ra béel gy rni rabá gaaw’ah tchi rack ra buny’gy maziz, thega za, ndëdy rack ra buny gy, ni rni rabá nenga tchi ´ga tip gá gicwanee th galgyx bý’chy laa rabá, maziz raba ndëdy ra bá tchi ni nee rani raw ra buny tiem’ah tchi ni rxy rbany, mbany rabáloo nu’ por que ná’ stiop, xon zy ná ra ny mbány’gy per nii ni ná ra’comidzáck rni rabá re, ni na ra comid ni ránnu xten btýa’tz, gulá gýe’ rabá zet budy gy, nii fuertyas run maziz lá rabá.